دراسة الأدب مهمة برشا، لإنها توسع أفقك وتساعدك على فهم ثقافات مختلفة وأفكار متنوعة، الأدب يعبرعن تجارب الإنسان سواء كانت سعيدة أو حزينة، وهو يعكس مشاكل مجتمعية وتاريخية، لما تقرأ الادب تتعلم كيف تعبر عن نفسك بطريقة أفضل، وتفهم العالم من زوايا مختلفة، كما أن الأدب يعزز من مهارات التفكير النقدي والتحليل ويشجع على الإبداع.